Ho o on. tiempo vixhí ta oni yichi nadama, ho o on bixhí ta vichí ta hu octubre, noviembre, diciembre, ta kuxa na vichíi vichíi kon yuá kuxa na kaxí ho o on kon ho o on. vichi nani ta na na tiempo marzo, abril, mayo, taxa ini tú tu na ini yó gta inia ná ho o on. danri ña odua ini titeo ta danriña ta ho davaxhichí na ho o on. ta hú julio, agosto, septiembre taxa davii tu kón davaxhichí tá davii tonnró utá a davii tachí a davii xhín iin a ho o on liani tu kuxa davii ta hu kuxa tu na ini tiempo yó ta kini nadama oduga ininguan chi xa ta dama kuea dikan tu dama tiempo xó yó davaxhichi ta tiempo vixhii yó ta ini tú tadaxhichi ta tiempo vichíiyo ta ho o on. da kon tu davii a tiempo kon davii ta ko ini tu nadvii kón ho hodu ini tiempo na okao ná tani ko kua yó ta dikan ko iinga kuea chí xa nadama nadama kuanña.